<noise> ɗon nage fere no bebi fijirde fuɗɗi volde. himɓe ɗo waada mamaki amma be ɗo hoola. ɓingel fijirde may ɗo yecca be himɓe ɗo yecca be ta be hoola useni mi waari daga asama on. Innde am Kara no dujjel ɗon dujjel no yiɗi baarugo am kanjo waaɗi mi waari amma useni mi waddan ciigadam haa wuro ɗo. To diga bebi ɗo waari waala velo haa ɗo, waala talakako, se moral maɓɓeɗo bedda